راتہٕ مۄغل تہٕ بیجر ہِوۍ جانوَر، یِم رٲژ دوران سرگرم چھِ آسان، چھِ ونٛنہٕ یِوان زِ تِم چھِ راتہٕ کُن آسان۔